أتمنى إني أزور فرنسا، علشان هاي المدينة شفت كثيير فيديوهات عنها، وعن جمالها وعن جمال الاماكن السياحية والطبيعية الموجودة هناك، وعشان هي مشهورة في العطر، وأنا من عشاق العطر، فأحب إني أروح لهاي المدينة، علشان أتسوق كمية كبيرة جدا من العطورات المميزة.